افضل قضاء الليلة في الطبيعة الخلابة. التخييم يمنحني فرصة للاسترخاء والاستمتاع بالهدوء وتجربة الجمال الطبيعي، مما يشعرني بالتجدد والراحة بعيدا عن صخب الحياة اليومية، بينما الفندق الفخم فهي ليلة، مجرد ليلة وهي لا يعتني بها مثل الطبيعة الخلابة.